shoshen ii shuran kwinii shuran kwini piɗi lui tuƙeet, shira yun tuƙeet shira yun tuƙeeet ƙan shira ɓalanii, ƙama li pilƙo ƙeƙar we shi warshi aɓalshim mu ƙar diyan ta yuwanim manni shaɗii ma shəɗƙo wuchi ƙan shura kwinii, shəƙƙai gbuttishi we shin ɗula ngbutto we shin wuchi shura kwini rimbo we. shi weƙo nog shinu ƙeleƙu a minjiiwe shin wuci nog shinum, to peneg minjeshu we shin ɗula-ɗula, madi piɗi ta warani nog shinu aamia iya swanim ƙelanku yeii wuci, minashu ɗula nog minashu penƙo shishe shu we shin ɗula, ma yiƙo chinaa ndang shaɗi luun ta yeimundi ɗerota yu ɗula ro, loo ƙisshimmo ƙe ma liƙon loo ta yei yiƙo ɗiyan ti piccirei a ɗaƙƙiljim ii ɓundu ii ɓundu piɗi lu we, warya a ta tulo shig ɓunduim ɓundumu shi kenen ƙamma shi fucci ɗigshi- ɗigshindang turu yei- turjii, ma ninya shi penuƙo rimbo ɓundu a tuli shi nok warya ƙa ɗapalum ta ma ummo ɓudu shinna shinna bature we a ɗaƙƙilshin teeim ƙen lu ɓajii, ƙen luun ƙe ta ƙen luum ɓajii ƙe ta wani ɓajii, ƙen luun ɓajii ƙen luun ɗojii, ƙen luun ƙe ta yun shura we shenee. ﻿Kaam shi ɓashi ƙaam shi shenei shene pelou, peneg shaƙƙai waalanog shaƙƙa peniƙo ɓutto we shin ɗula ɓutto we shin wucii, ƙe ma minjii ƙen ɗina ƙan shaƙƙa minjii wuci ti shele ni ƙa ta luwa ni wani ƙisshimmom ƙe sha a bari ƙe piilla ƙenlii wani ƙisshimmo ƙe sha ƙe pillaa ƙen lii wani ti sheleƙo ƙe sha ƙe shaɗa ni ƙen luun tem unh-unh she ƙe shoƙƙon wuci ti shiƙƙi, wucu shu wuci Bature a wuci shinƙa ta tumɓani-tumɓichim wuci Bature shi ɓechi chinna ƙaƙƙoiƙema pechuƙo wattu ƙa wuci ta yeero ƙen ndang ƙuma elemmo ɗunƙo tag shuraan, ƙema pecchuko ƙe ƙashikei mun shuƙƙo akan wucimmije a walam ko anyeem shii haduƙo shaƙƙei a walaam ƙenwarun piɗi an rimpani watti ɓaana shuran ƙuchuu wu ɓutto we, nluun we tei nɓuttina, luun ii ɗulaanɗeron ƙan ɗulai a ta ɗaƙƙilanim, peneg ƙooƙini nog ii furoi mengoro ƙema liiƙon ta yei ndang ɓurenii, amma piɗɗi furommo ƙema liƙon tei a ɓurchim ƙema liƙo ko shenee a ta ɓuraninog weƙo shinƙa liƙon minchem an shautau an shautau shin ɓuɗe nog shaƙƙai.